O ka mea mua, e hoʻopulu ʻoe i ke aniani alaila kawele i ke aniani ina ʻaʻole ʻoe kawele me ka maikaʻi hele ʻoe me ke kiki wai alaila hela ʻoe me ka laʻau e hoʻomaʻemaʻ e i ke aniani mai luna i lalo a laila kawele ma hope.